Yami ina hede apewa ada yana pelua lili pelua mahono luma nehono yaya akuise mamau ni alu <hesitation> yakia. Pai <hesitation> ma'a tana yaya hapiase mo akuise kasale de, isele de, na ane de, na dawese mahale luma le ina alu. Pai <hesitation> nama matana ya'i hapiasa, hapiasa odilawe <hesitation> da alala pai <hesitation> ina hede da alala do ma ita ina nama maheleluma akuise mamau ina yaya meli nilu. Yami wai nue tetu patai mahai le'e masu ane hono akuise wapulane, pae wapulane hono nele da ala <hesitation> ane wapulane homo.